O amboao zane te amaay agne tsy de misy entraînement firy fa mandeha amaay agne reke naho maraindray miasa naho miambe tagnane naho haligne. Da amaay ka re maraendray le mandeha miarake agnombe, dia mampino. Avy mampino reke naho atoandro miarake amaay reke folakandro ka le miarake amaay reke, le hariva reke miara moly amaay avao ka. Zay zane tena asany fa tsy misy entraînement zane ty entraînement ty amae.